ताला तो हमर कति लोग मन बड़का लगाथे। काबर की छोटा ताला म चोरी के डर होथे। हमर कति तो लइका मन भी छोटा ताला तोड़ देथे। अउ समान चुरा लेथे। एहि बर बड़का ताला लगाना ज्यादा सही रही।